Ën mia vita l'ai avü la furtüna dë vizité vaire pais. Sun andait vaire volte ën Fransa, sun andait ën Spagna, sun andait ën Irlanda, sun andait ën Ulanda, ën Germania, ën Svizzera, Austria, Repubblica Ceca e pöi sund andait, l'ai avü la fürtuna d'andé co ën Egitto e ën Grecia